لا أؤمن بالأشباح لأنها غير موجودة <hesitation> بعض الناس تؤمن بها لأن عندها حس عالي من الخيال والتخيل والبعض الآخر هو يكون إنسان واقعي وجدي وما عنده خيال كبير فهذا الموضوع أحس إنه مرتبط بالخيال والإنسان حساسيته تجاه الأمور ال <hesitation> واقعية.